Raha mikoragna amin'ny toerana fika- fisakafoagnana aho miaraka amin'ny akamako a, ka manandefa <hesitation> raha, hira maneno be ny ao amin'ny toeragna isakafoagna- isakafoanana io, dia magnantso ny mpiservir aho hoe azafady ramose na madmozely a, mba ajotseo bitabitaka ny raha alefanareo fa tena na mikoragna aza tsy afaka ataonay azon'ny mafy loatra ny raha alefanareo dia tsy afaka mifa- mifandregny resaka anay ka raha mba azo atao dia mba ampidipidino bitaka mi ny raha alefanareo azafady.